Aliyu Waɗu munyal So tawii miɗo waɗa waawde piɗe njamaaji, mi waɗataa waawi hollude goɗɗo ngoni piɗe kamɓe. Miɗo waawataa waawi ngoodi piɗe njamaaji ko ɗum, sabu njamaaji ɗum o waawataa njiddaade njam. Miɗo waawataa waawi ngoodi kañum ngal fiyaangu goɗɗo goɗɗo sabu njamaaji ngal.